विद्यालय जाए से पहले हमन ला। सारा विषय के कॉपी पुस्तक रख लेना चाही। और जो भी पढ़ाई हुईस है। ओकर रिवीजन करना जरूरी है। और ड्रेस साफ सुथरा पहनना चाही। और समय के ध्यान में रख के विद्यालय में प्रवेश करना चाही।